<hesitation> Fitaovagna fototro hita amin'ny tômobiligny, voalohany môtera avekeo laroan'azy, magnaraka zay, vatagnaben'azy igny <hesitation> de seza agnatigny zegny ny tegna baze amin'ny tômôbiligny.